أكيد عالم خالى من التلوث ، لأن التلوث أو البليوشن - اا -لو انه صار مو راح يكون فى عالم أصلاً ترى مرة مضر مرة يؤدى للوفاة ، بيأثر علينا احنا حتى لو انو هى الطبقة مو مو طبقة فقيرة بتلاحظ تاثير الملوثات عليها ، لكن الفقر هذا العمل الجاد بى بى بيقضى عليه بس.